Лабрадор саги меҳрубон ва зирак, барои кӯмак ба инсон бисёр истифода мешавад. Немисӣ чупони саги қавӣ ва вафодор, ки аксаран дар пулис ва артиш кор мекунад. Пудел саги зебо бо мӯи кучоқ, хеле зирак ва ба омӯзиш осон. Чихуахуа саги хурдтарин дар ҷаҳон мебошад ва бо хислати ҷасур машҳур аст.